هوايتي المفضلة هي القراءة، <hesitation> لإن القراءة بتأخذني لأماكن جديدة وتجارب مختلفة، سواء كانت خيالية أو واقعية، <hesitation> بتعلم من الأفكار وع- وبتعلم عن الثقافات المختلفة، <hesitation> القراءة بتحفز لي التفكير النقدي وتزيد من الإبداع عندي <hesitation> ودا بيساعد على تطوير مهاراتي الذهنية بشكل كبير.